Ínźinźe, karosu koahiŋafia. Moźamorañapi kamieŋa karosu álulu kamieŋa kuzimudo míama. Karosu niźipuoźiel, haniźipuo maniźiniġaɭo niḃaźoźiel niḃaźiɭemi nízodo niñarelo, oriŋohom. Naḃakarosu, niḃaźipuoziźiel nízodo niźipuoźiɭemi, oriŋohom. Náinźinźe oririŋinźe ni múndama muhiŋe, oriŋinźe ófihi. Bábadubadu źikorubo ediaźiani.